Mainze ndeka nakora igasi yiriboma. mumbola avana yavo uvavole mavatize izingombe. basi mavana vatiza izingombe. Vakanywa akachai vatiza izingombe vazia kwaya. nainze nzia kumureme nzia korora mureme mimbendi kande. basi mbugura irigembe ndagaku izunguza. mbenze avayinziri chigira mb navayinziri. Chigira mb navayinziri basi mandola mbamge avayinziri vara. ndakavabanga kande kunzirana ndore umukeruyu kande. Umanye avakere kande paka ohenze navo kande. wirana yengoyo ohenze umukeruyu avendi kugazizagilandi areki avana vazie. chigira avana vamadiku gano vajira mamahangari. basi wakala avana vazie kugasi basi umukere naye naye akore imiyenze jije. mumanye avakere vamadiku gakarunuvaveza nizishughuli izinyinge iziukuzia mumaganisa. ivindu vyaiza kunu vivakonya kohenza mavaziamu. Basi mohenza vakaziamu maive kande wirana mureme. ogehizeku umureme utageku amabwoni. hasi nubangaku amabwoni basi miduka ikindu kure saa inne nde wirana mumba unyweku akachai ka saa inne. Nonyora kande akachai ka saa inne kavura unyweku otosera kidogo. otosera kande wakanywaku kwonyora izinguru. Na nove nizinguru kari ugengeraku akachai kene kara usilaku avayinziri kande navoo vanyweku. izingave nazio zitura mureme yemwo. ku avayinziri yavoo mavakora igasi. Ku kure kunye witira sasa umanye amangana gav kawaida vakora igazi kure idukana.